Zahay tsy magna-tômôbily fô zahay matetiky mandeha bus fôgna fô izy ndraiky vidigna lasan-˂hesitation˃ essence.yy na gasoile.yy˂hesitation˃ sivin-jato sy eftrarivo ake litre na iz ka le tsra sivin-jato sy dimarivo fô zahay mande-bus fôgna, frais-na busgnay eninjato